<hesitation> Siwiis duu kerecieŋaagu mbiyataa jaalii ton. Angele duu ɓe kaalata. Fuu siiŋaaji gootun. Ɓe yimɓe non duu jogiiɓe leeɓi juutɗi, fulɓe ana mbiya leeɓaaɓe. <hesitation> taweede mi yottaaki ton fu, <hesitation> ɗum ni bawmi halde e ko naayi e maɓɓe, kamɓe ka.